Qentë janë ma t'shoqnushëm edhe ma t'varun pi njerzve, kerkojnë ma shumë vëmendje edhe ushtrime. Ata njifen për besnikrinë edhe që e kan kshtu, jon fort t'lidhun me pronart. Kurse macat janë ma të pavaruna edhe ma t'rezervume, për shembull ato preferojnë me pasë hapsinën e tyne. Janë ma t'qeta edhe nevoja per aktivitete osht ma e ultë.